Nyew, osiandɛ ͻyɛ mbowa hͻn ntakra. Ntsi sɛ ntakra so dze, ͻtetar nyimpa n'atar mu a, ͻdze ͻhyew nna atsetsee. Afei, ͻmma nyimpa noho nntͻ no ntsi onnyi dɛ yɛdze yɛ n - ntar osiandɛ ͻba no dɛm a, onntwa kwan mu, na ͻnnhyɛ nkuran so dɛ nyimpa bɛhyɛ ntar a mbowa hͻn ntakra tetar tetar mu.